No kanost arvatas külh, et nä ummaq ullimbaq, agaq periselt nimäq ka iks tundvaq uma perremehe ärq ja, ja ma olõ nännüq, kuis kana tulõ üskä ineisele ja kikas niisama. Nii et egaq kanaq ka iks periselt ulliq olõ-õiq.